<hesitation> Fomba fiasan'ny machine à laver zagny, voalohany mande courant izy de lamba ampidiriny agnatiny akao de misy ra- de misy ragno mande agnatiny de magnodigny lamba izy igny zagny le magnasa lamba aminazy kôfa vita moa de ajanony le machine de aboaka le lamba.